Kama mugas abik da mar nget kam a mugas abik de ngua drem ngu plek cha nget ngi dra mudu chaimgi ngo de ngu drem ngusu, de nguadrem chusek ngo ngua drem ngua tugas ta chama abik ma klan ia tugas de athe thier de ngo ngua drem ngu bang bek klan ia klan ngua drem ngua thair me no glamna ne chama rua ma cha thair pe a mak pe kama, ithaik pe kia drem katet thair diva peide cha baiki chetlu va kama ithak memo. Da cha drem ketlu vecha da ka vik da ugua drem, ngo da ngua drem tugas de tugas da vabik de vit. Ngua vit sa chama, ma mugas ina vini vik. Daka mugas keng uget keng nget de ngua drem ngua ter meng nget da mugas ina vini vik de ngua drem ngu plek thini mudu choki ngu sunas doki deng da thaik ma, amorki na ngo da sa ngua met lugut sa thaik sa abes ngua drem nguna ma mugas tenini sa nguawe ngua chule ugo sa ngua ve chulo ngo da bes ngua drem una una vang vasik ngua thugas tingni sei sei. Ngua dra mudu sok ngua ma gua velecha chi sevek kama mugas ina veni vik klan. Kusek avai pik de ngua drem ngua vit da ngua tugas temgi. Da ka ngemo ngua drem ngua mer meng nget. <noise>